Zéro papola, roy a, efatra, enina, valo a, folo a, roa ambin'ny folo a, efatra ambin'ny folo a, enina ambin'ny folo a, valo ambin'ny folo a, dia roapolo.